﻿Obuhabuzi obu mbwiine okuruga habantu nibwingi munonga, kandi bunyambire omukukura kwangye, obuhabuzi bumwe obu mbwiine nkakura baragira tukunde kwega kandi ekyo kyatuma nayega naata omutima ahakwega, obundi buhabuzi ngu tutaabihabiihwa aboojo kandi ekyo naguma ndakihurikiza tinaikiriza kugira omwoojo owanteganisa kugira ngu nyesya yangye ebonere, obundi buhabuzi obu mbwiine, kushaba Ruhanga hamwe nokukunda buri omwe weena, <hesitation> obwe nibwe buhabuzi kandi mukukura kwangye naabukoreesize bwanyamba munonga.